A sait tra te kui mera a sait tra palau e solon. solon solon nigna. traha i niaku rke alu ku hamansa teka memoa ats palau. alu te yantuein ka hange num. Le yantuein kamenma a lma. le yantuein kamenma mtokar. le yantuein kamenma kannan te nan hange mulu le tege. le te kamenma u ramun. non te mas kto hange mera pla tra u palau. palau. palau te hol era man kannan. A tra tana makum has age mas pipito hange senga mamana ka te kani rehna i tis. i latu ni me. mamana ka rke mas pito hange. mas pito hange eri traha e hatubtu hanigna a nikaka tagaga, a nikaka tagaga e nge sila sina. mamana ka i rehgaga, a binlatu tagaga emas hatubtu hange eri i latu. ese te ngats pin nu ruei. e mas lba, e mas lba puts na bna latu te ngats pipineri. na ruei kimni ngats pipi sin traha e lasi sinenma man tana man kala niga te mne yati silne ngaga, e las puts merumi han baga te yati nga na ba masla i mamur te tra siri bte trera aman ka rke mni mala tri kba te pito hange mera manka rke mamna ken yena e lala wermi puta na u kala e lala wermi han puts.